ए हर अलग अलग समय के बात हवे, अगर मैं अकेला होहुँ तो संग्रहालय जाहूं जहा मोके ज्ञान मिलहि अउ अगर मैं अपन परिवार साथ अउ दोस्त मन साथ निकलहु तो मैं चिड़ियाघर जाहूं जहा मैं ओमन के साथ मजा कर सकहु।